La palabra espaciu a mí me lleva siempri al universu. Al mundu essi daí ahuera tan escuru i tan serón, que ni siquiá los númirus lo acechan. Peru l'espaciu tamién es una nesseciá ena tierra. Yo no pueu estal ena ciá más dun mes siguíu porque m'entra un aginu que no pueu. Nessecitu de dil-mi pal monti i guipal dendi lo altu pa vel, veleí, l'espaciu.